Ei moe yir ma har shoe ara me zire neja'a ke jarama ke thaurama ar me shurneshura a shoeya-wamu, na'ei me ze haga .....A tomege a zimha nakab zeme a shoeya wamunega. ke re zimha ke ze zimha ke ze zimha me ze me satada ma dauwadume. me dauwa dumi. me dau dumi, me ze mehama me due nyona yalaka, har ya sugede nyena hana dawum ma wumdi gae me-shwaka jaba amea, <noise> a zubamu, me gona ya'a me nagena ha-mo shoena, me gama shoewamna a ye wule-wule bikembe thitaumawe ma ze haga, me zage kwaeyige, me zage shiyaga. Ma ham shwaya a shoeyawamu ma haye ma-duna shwawa moe yuae a yena ya'amna ma zir ne jaula ei a se shouna bakim be ma yege. me zike na gen zwabamo a yakalai ke zi zenhae ke swe, me zikene dauwa dume, me hama, me kurenye, kure me dauwa bekim be halawa ha birau we a yalwa kosuwe-a ziranye yabadumone. tethaumawe ma zene, hagana yoegada yene hana dawam me shwakadir jaba'a, zi tethamwe a sa wa shoe a wamna haga kweyiwege haga shi tetham juwoga. me dawanadawa halau the dawa me dawa dume en kesike za zira yalayake me dauwa, a me nuwa tamkeka <noise> millamoe, millamoe a kuremoe nye, millamoe a kuremoe nye, ma nuwa mille-hamal a kurwanye na la zwai shirana. Bekim bo - <noise> shi tetham juwo a siga muaga. Tetham juwoe nyena na'ei ma ze a kwanyine ya shoe hagen tetham juwoewanyige, a tuge neja halla me jama shoeyawamu ega, meja eibe, me ja eibe ashoeya bekim me foega me ze kwanyege. agea e jaula shoe ke tam <noise> me there tethamwa shoewa fuewe za me zire yabadumowa za ham zira yabadumowe baki be yia a'ei mo ma ageama shoea na. yayama hage modirtha yi ge medwa millamoe a yue kusaekusaee bekim be millamoe a furge a fuga modirtha the ham modiram - a millye nega, ar a yuenana, <noise> a yuenana, - zwoe a dawumde me za shiba muna zake ze zimha, zake ze zimha. Bekin be tethauma we ma ze haga. a shoe wa be yire we yire a hallauwe a furga zir tethauma a shiyagana, amma <noise> ham dwanye me jara eibe, me jara eibe a shoeyab wamna nega, yena na'ei.

Ei moyir me faga me ze ge haga bekim be me yuewama shoe dawaya, zwabba moe, shem bwalyamu ke yuwama shoe shwaba, yalake ke ke fake foe ke yirde ke yeme ke yigede ji ka ha shoe ne shwaba. nyena na'ei nyi, nafa ne la na tuwama na'ei ke zoewene. shi yalaka mah shwu shoe de ma duga na'ei ma ze negedi dwala ei ma ze me show yawa moe na, ana eibe hana dau yire nye <noise> a araga tora shi shinagal, Na dagatha na lawa eibe be bekim be yathawa.